Ínuén ásé bub ùfók ké áyóñ. Ínuén mmódé áluñó áyóñ ájob, áyádáká áká ájob mfén áká k'síák ñdák ájob ádé ásiák ásiák ásiák ásiák, ábén k'ínuá ámmó áríká áyóñ ájob mfén áká ákékámá ábén ákók ákók ákók ákók ákók, áriká áká k'kukpo mfáñ, ámá kukpo mfáñ ír'ílgwó, ányé bén mfáñ k'ínuá áríárigwó, áríárínuk ásin kééé éfók ndák ányé bubó dé, ámánuk ísín ányéwid k'ísóñ ádé áduk ásiné, ámá duk ísíné íkud nté mkpufáñ ásuk ánáná k'ùfók ádè, ányé áná ánuñ ídáká áliáli ká, áká ké kùpó mfáñ mfén, ámá kùpò ír'irigwó, ányé áriári bén áchíííd ñntóó sé ányé kud ké mkpufáñ ábá k'ágwo ákpé ádá k'adá ámónó ímó, ányé diádi chíiid ñtó áchid áchid áchi áchid áchid. Ányié usuk ínuen áséké bub ufók, ufók ádé ányán ányán ntòm ntè mkpó éséké ésin ntòkájén k'ukòd, éséké kámá ésiné éká ufóñgwéd, so ínuén ábá ánsisi bub utó ufók ádé, ámá bub ányéduk ásiné, ámáduk ísiné, ámáwigwó áyéyié usuñ kéd sé ányé ánuñ átò áfáká ntomìmì, ágwó k'ùfók ádé udiá, ámánuñ ídé nnuwí, ányéyoñ áriáríduk.